Izy toy zany tia mampiasa stylo e zah matetiky mampiasa stylo, stylo zany <hesitation> karazagna fitaovana raha io agnoratagna <hesitation> kôfa agnoratra zany anao kôfa agnoratra zany anao mampiasa raha io, ôhatra misy raha tsy tiànao fafana zany io zany tsy kara crayon reo io afaka fafana, tegna kôfa fafana kara feutre permanent akeo izy miraikitra akeo tsy afaka eky koa tsy rahandraha triaka ko soratanao azy, karakara zany zany stylo koa nandraha latsaka mety <hesitation> tsy manôratra ko izy aveke koa raha latsaka ny lôha- lôhanazy io.